Usen kiad emi nkenerede nyere mfan isi eti eti edi usen emi nkedemerede idap mmi nyene mmoñ mma, edi usen emi ndito ñwoñ udime mmo mak mma ebo iboro udime mmo. Mmo ekeyem ndiwed udime emi ekwudde WAEC. Ndin usen oro momyuñ nka ufok nwed ndemere idap nka nte andikpep nte nka nketim itie emi mmo iwedde udime oro. Ntan mme ekpekire kpukpru mkpo ma mkpo itie nkebin mma, ndoñ nditoñwọñ okpori isọñ oro amgi nte nsuk nnamde mkpo oro. owu ekuud inñ ke mkpo utin iko ete mbọk feke dioooo itie emi mmo ekuudde custodian centre, di dika kemen udime ka ke no. Ami ndifehe nka, mmen udime oro nka, ke usen oro mma nkud idem mmu nte owu mfanisi, nte owu enyenede mfanisi eti eti. Tutu udime oro akura efun efuri nkanam utim do ane ọkuk emi nkenyenede nti nno fin, idim mfo iyemem.